<hesitation> ال- <hesitation> الجيم مبعرفش إن أنا ألعب فيه خالص دايماً بيحصل لي مشاكل بقى زي شد عضل أو كده فده طبعاً بيخليني إن أنا مبعرفش إن أنا أكمل فيها ولا أأدي <hesitation> بش- بشكل أحسن.